ʻO ka manawa mua i hele ai i kekahi helekopa, ua ulia kaʻa kaʻu nolaila Ua lawe aku nā pailaka helekopa iaʻu i loko o ka helekopa i ka haokapila A ua maopopo wau iʻōlelo nā ʻelua pailaka helekopa iaʻu, "Mai makaʻu ʻoe".